Naꞌ xki lëꞌ nak <noise> nonga gibla nup gix xki gowná, nup lchoꞌx, nup px̱iꞌx nup o nup lya o abese nap sdzobgana nup gu xkisa c̲h̲ak xiu nup <noise> nup <hesitation> x̱ich nup lo xkisa c̲h̲owná, saꞌnga lëꞌ gowc̲h̲oná guꞌn nlas lëꞌkga c̲h̲owc̲h̲odná nap porke nap axta tas axta plat nlan nlaꞌ, bos xki or lëꞌ lëꞌ tiemb gia minn xgu ulaꞌl xki nap lëꞌ lëꞌ sia lëꞌ yu lëꞌ dong lëꞌ sdzibga lëꞌ nup pzaꞌye lëꞌ xietga nap, xki c̲h̲owma xiu lo knu, ver tibaga tiempo xki xiu kosech par lëꞌ sti tiemb nap nli giendu xc̲h̲ë xbidz- zë lo ic̲h̲ë lo gix ki, saꞌnga lëꞌ tiemb gia xgezë lo gix ki yuzë ic̲h̲ë guꞌn ki c̲h̲owma, <noise> wenc̲h̲a tiemb gia nap xneꞌ minn bos lëꞌ ic̲h̲ë guꞌn ki yu c̲h̲owma. <noise>